Kag bet dei no lomlomonai ni na wuak ia na namem vil pok, namem taun nem vil pok na nem angan na kapa nem pa angkuai si nem luk a mang ke bil namem asukang ta nem luk kati na nem sang ane si mang ring na neman wuak kag taun i akau anig. Eiang asukang ta nem pasal ane kulenusa na nem an wuak kag taun i angan o nem itoiton a taun i <hesitation> akau anig. Asukang a kag taun i akau nig ko bil lava na mas, nem mas angan, nem vil pok na o nem pa angkuai si sang ane si mang ke ring na nem an wuak kag selebreit kag bet dei eiang.